<noise> Mpanyimfo wɔ kasa bi dɛ sɛ wɔwo wo na sɛ wɔannwo w'ekyir a na eyɛ bayifo. Ne dɛm ntsi mɛpɛ dɛ menya enuanom eduonu kyɛn dɛ mɛyɛ ba kortsee a m'awofo woo m'.